रात मा जागने आला उल्लू रोती चो काई शिकार करे। ती चो रात मा आपना शिकार कर ले चो। और शुब दीन माननी करेन रात मा जागने के कारण चो। राते आईडे बीन शिकार भी कर ले चो। शुब तेर रात को पेट भरेन चो। रात को नी शुबे ने दीसे शुजाई ने शुब करेन। असो करेन आपना शिकार करे। तेरें काई चो रात मा जागे ने दीसे शुजाई।